Umulua ke u ha'epe ha'epe duwe mana wa sai de mada wade pei liau le manawa de ho'ooooo lale'i eho'na luaka ma tahituka ketusake luamama hasuana i na masuhana dei e tuniai i samaka maya nae mayanae telu me sepusi manawa me oho'o luaka ma sakasi tuka sikai te'i sikai tina sepu sisi sekola' e pei saike esema saike mahasiswa saike sepue i i kulia sipusi'i na heke itelua ke tuka heke mase sayane sayane